السلام عليكم، ازيك يا فريدة وحشاني جدا وحشني ننزل ونتكلم وتقعدي تحكيلي حاجات حلوه وانا اقعد احكيلك حاجات حلوه او حاجات وحشه برضو بتبقي ليها طعم ونروح <hesitation> الحاجات او المحلات القديمه اللي احنا كنا بنحب نروحها وننزل نتمشي في الشوارع اللي كنا بنحب نتمشي فيها فإيه رأيك ننزل دلوقتي نتغدي في المطعم اللي كنا بنحب نروحه، مطعم البشاوات اللي موجود في لطف الله وبعد كدا نروح مشي البيت ونجيب لنا حاجه حلوه واحنا مروحين